Maarəm nən se dai giwa kuma atu nda launa gara se ii wənduwa ri ndak jirin ndak cacpa karre pal pata kaji nari ii riwu ka bənta ii kunu ri ɗa marən nən to kaa launau ii ri tən bin nda taɗa shi rawanke bai.